Aning, urua, tulua, vat, lima, nono, novi, noval, latia, ngaulu. Truhats stori blong mi olsem long dok pa pusi. Iong na taem kirdia bartalalaina dia taem keke dia. iong na taem a pap ia lupa ka pusi. Diarlulu tuk tar ia doko i, ai kir ta bartalaina lilivan ma nundia kine vunang apap, atena kalaiap. A taem a pap a tena kalaiap, dala re potei nandi mep kiri tale tar dala vangue kium a pusi pa pap atinge ma nanalar vunang a pap inunure kalaiap. Taem dalarei mep di doko tuperei, ai dalarei nangadi mep apap ikeke kama ia ararmarunge atinge ap a pusi vunang itar mat. Kirdia bartalaina malet me taning. Ataem dala re potei nandi, dala re malet a bore ap a pap, a taem di vung guve dia tinge ma nanalar, dala rei nandi mepa apap ono inunure puvan ka ma bore. Inunure arati ka nai van tatapi ien pa anana tinama. Dala rei nangadi mep apap inunure arati vuna maive, tar ia ra pa nana tinama. Imaingan tar ia arati. Ai taem i arati aiambore ia van tapokoi kauni ap a pap ia ke atinge ia en pa na timana namur abore ia vot lilik bot tar ana natina ma a pap itar en pa. Dala rei nandi mep kirta kona bartalaina ma pap apa bore <noise> nana ia van tatap a papa <noise> ia lui ka. Ia arati. Dala rei nandi mep kirta kona kine a rivung me dia manu dia kine. Ilar dala rei nandi mep a pap anuna nilaun a dekdek na nilaun a manina na nilaun i tole vikei tar rei nandi mep abore, i tale ia sapmit o. taem itama, ia vantapokoi kauni vunang ia matutei kan ia arati. A taem i arati naronge, dala rei nandi mep a pap ka tar ia keke atinge ataman pi ambore ia van tapokot kauni. Dala rei nandi mep kiri talei tar ia ke tatap, kiri talei tar ia borbor tatap, kiri talei tar ia van tatapi, vunang a pap atena puvan. Apap atena kalaiap vunang, dala rei nadi mep apap nana di valan guve dia ma bore, ia ta arati. Vunang nana ka da tambar guve dia tinge, ia arati atinge vung atinama ininge. apap i lungi. Ai ia ta arat a pap urep a tinama ininge di tul tari tar a pap ia eni kir tara bore. Ai tar dala rei nandi me a nraun ika kiti nina bore ap apap. A bore apap dala rei nangadi ma apap ilik ke tatap la pina tinama kamanga ia van tapokot. Ia ke tapokot, kir dia bartalaina ma bore dala rei nangadi mep apap ia vamiei ka tinge ka rarat pi ika na tinama di tur tari, ai ia puvan atinge. Ia puvan ma bore tar ia lu tuperei, tar na tinama ionge taur ana dala repotei nangadi mepa pap inunure puvan na dala tambar guve dia. Dala ta tambal a pap utuama ap a bore <hesitation> ono dala ta tambar keni. Tar dia ta tama arbae atinge nana dala vung guve dia. Dia kalaiap argil ka media ap apap ia lu tupere abore. Dala rei nandi mep, anilaun tar dala balaure dia. Dala nangadi mep a koina. Dia maravut atinge ma nanalar. Pitar ma nakalik ka kondi ma tinamal. Iat tar dala tambar guve dia vunong, ap ia ta ongongor manuna saet tar ia tama ap a bore iata ongogor ai lar tar kirta kona kine arivung me dia. Mena kalik kondi vunang lar a pap iot ongogor ap abore iot ongogor. Ai dala rei nandi mep, nana mep dia irara atinge, ira pa na tinama. Apap irue ia rat ka bore, ia rat i. tar ia iambar kaun na tinama taur aena pap. Dala re potei nandi mep, taem dala keke atinge ma nanalar. Dala ta nuknuk tar dala ta tamba arbane dia. Tambar tupere abore utue, dala tambar tupere apap ken, tar naronge dia tama na gugu. dia tama kuruai atinge dia tama kuruai atinge vunang lar na dala vung guve dia kirta kona kine arivung me dia. Dala rei, dala rei nandi mep, ap pap anuna manga na nilaun, amandu, akona pap, tena ke vovon. Pi nana dala vung, <noise> dala tambar ka la mena tinama ai la kalaiap kati. Dala rei nandi mep a pap inunure kalaiap mena tinama. Io dala rei nandi manu dala kine katika ma rakaraka nalar. Dala rei nandi mep a pap iravate dala mep. dia ta tamba tambar arbane dia, vunang kir diarlar. Kir diarlar. Abore iot, apa pap iot. ma kine kati. Manudala nanalarlar ningning, ionge aravate. tok, arate kapa ma pakana kiti tar dala, dala nunure a nilaun nina bore, ap apap. Dala rei kaule ma manu kaule. na la. lamaing tama tia lamangit. io nana a pusi iong a buobuono i amambit. Iamambit vuaka mena vove, ai na iambit vuaka pi pil kakaian pote omanu atia, kamba ia ta tole vakei vunang, na lele kuna i matan. Ap i tale ia ta pangur vikei vunang na lelekuna na kikina imatan. Matan vuna tar ia ta tole vike ana kiripa ininge. Dala rei nangadi mep omanu apusi. Kirdia, kirdia nunuran tar dia ke arivung kaule vunang, anudia ura ken kine ot. O manu i mombo a pusi iamambit avove, ivanan atua piu. Ap dala re potei nandi mep a pusi, imaravut kaule dala, ma urkitikiti ibalaure dala tua. Ike atinge ma nanalar, ap dala rei nangadi mep, a pusi i vala lu tupere aur kitikiti. lar tar la vambilak atinge ma nanalar Lar tar ia vambilak atinge ma nanalar, lar a manula vot ka tar la en a urkiti kiti ing onge ma bala na nanalar. Pi apusi, i tale ia lula, ia ambit eve ap ia pil pote la. ia tole vike ana taning, ap itale ia en tuperei. longe ararate a pikire pauki ma pusi omanu dala nunuran nandi mep apusi kirdiarlar mo manu ma kine kati dala ke ono. Dala rei kaule nakandi ma, vua tai ma mila na i galas, i galas atia tai lnunure a panak paka angirngir na vai. kir ia panak pa natnat. panak paka angirngir vuna angirngir itopa tinama. Pi a anatnat ionge, kamba ia volevole kala. Ap ia lo paka angirngir ing tari <hesi> ikepa tinama ing tara tare laen. Vunang a taem atare la oumbap mep atare la keke tara pakana kiti. Ame ing i gala galas i van atia, kiri totol lolo. I tole ot paka avai ing atare la enen. Anatnat o mangano ia ariatai kiri talei tar ia panak papa la ia panak paka ngirngir tari topa tinama. Ia pil. ia panak paka angirngir tar dala en la ap a natnat ia ngo kaun latia tai- dala rei nangandi mep a mila i gala galas nunure oi ing tar dia eni. Ataem i gala galas, ia re taur oi ing a tare la eneni. I urmanga na vai idatmatai long lala a poisen omanga noi ing dala eni ia vambilane anudala na nilaun aria tai kaule aing di enen la eni. la kuki o tuni kati ananalar. Dala re nangadi mep atare la gugu mena i ionge di lopa tia ma tai dala tole kuku pa atia ma tai. Dala re popei nandi mep avai lo manulalar. Manga manga iur manga manga vai ie ma tai ikeke ka. Ame kama ia van vua tar ia pipilak pamela.